شوف صديقي حاول تطمش على فديوات مال ترتيب المنزل ترتيب حياتك وتحاول تكتبا بورقة وتبدي بيها كل وحدي تكملى تاشر عليها علامة صح حتى تعغف اشنو الشغلات البعدة الي تحتاجا انت ويحتاجلىبيتك حتى اصيغ باحلى صورة وتكون انت مرتب بحياتك كاملتن.